Ah l'educaçion a l'é unna de chinòlle da da societæ e con unna boña educaçion e in famiggia ma ascì a scheua a societæ a peu megioâ tantiscimo